الكون كبير وغامض بس أنا مؤمن إنه الله خلق كل شي بحكمة وبقدرة عظيمة، كل شي في هالدنيا له سبب ومكانة، وسبحان الله على عظمته وحسن تدبيره بهالكون في كل شيء بديع في الأرض بالسماء.